एक सामान्य सूप बनावल आसान बा। एके खातिर कउनो बर्तन में पानी गैस पे <hesitation> धरल जाला। जौन सब्जी के सूप बनवे के हो ओके काट के ओमे धर दिहल जाला। ओहियो पानी में जरूरी मसाला, नमक आदि दारी के ओके आधार भइले तक <hesitation> खाउला लिहल जाला फिर जीरा से छौंक दिहल जाला।